guꞌn c̲h̲ow minn neꞌg nak posol y be lë tako y kafe, par lëꞌ posol xkiꞌn par lo be lë boda y lni.